जो एक बैंक होवे नि व अपने घणा काम की है। बैंक में अपन कई कर सका पीसा जमा के सका बैंक में पीसा जमा करवा से अपने पैसा एक्टा हो जावे। ओर जिसे अपने बचत हो जावे और अपने जद ज्यादा ही काम पड़े तो अपन बैंक में जाके पैसा न हेड़ा सका। अगर अपन घर पे ही रुपया रखेगा तो घणा जल्दी ये उठ जाएगा। ई वजह से इने बैंक में ही जमा करना चावे है। <noise> बैंक में एक तरह से इनकी सुरक्षा हो जावे या फेर रख रखाव हो जावे।